ګیتار د تارونو د ښورېدو یا ارتعاش له لارې غږ تولیدوي. کله چي تارونه په یوې مخصوصې کوچنۍ الې وښورول سي، تارونه رېږدي او هوا کې غږونه جوړوي. دا غږونه د ګیتار د بدنې له لارې پیاوړي کېږي او انعکاس کوي. وروسته دا غږونه د موجونو په ډول په هوا کې خپاره سي. دا غږونه د هوا له لارې موږ ته رارسېږي او له ګیتاره جوړه سوې موسیقي اورو.